אפאהר זאכן וועגן קעינגעראז <hesitation> זייער אינטערשטע <hesitation> זייער אזוי ווי פיס וואס זיי שטייען אויף איז זייער זייער שטארק אז זיי קענען טאנצען זייער ווייט, זייער וויידל איז זייער אויכעט זייער שטארק און זיי נוצן עס אזוי ווי א פיפטע פיס ווען זיי וואקן אויף אלע פיר, זיי האבן זייער גרויסע פיס וואס ס'העלפט זיי אויכעט טאנצען זייער ווייט.